أفضل نصيحة تلقيتها أنه هونى عاحالك ، ما تاخذى المواضيع وتكبريها ،خذى كل موضوع بحجمه ، هونى عاحالك منشان صحتك ، هاى كانت أفضل نصيحة شى شخص حكاها لإلى ، كيف طبقتها: فوراً طبقتها على كل المشاكل اللى مريت بيها بحياتى بشغلى ببيتى، طبعاً كان لها أثر إيجابى.